असो छे भाई जापान में एलेक्ट्रेंट ट्रेन चे <hesitation> और वहाँ का लोगने अधिकतर मास, मचली ये दिन बर खाया करें। इनका दूसरो अभी कई चीज नहीं भावती। अब अपना ये अगर कदी आयी जाई नहीं, तो इन यहाँ भी दून ड़न करें कि मास लाओ न मचली लाओ ता अपना ये दिन बर हो चलतो नहीं है बह। अपना ये ता कही चक्सब टाइम टू टाइम चीज न चलें। कोई का मास मच्ची खान हुए, <hesitation> तो सामका खाए देन का धारोटी भी कहले अब अगर कदी जापान में दिन राथ। अगर इतने मास मच्ची काईगा तो हर जगह फिर मास मच्ची डूणगा सभाई को आपको अच्छे किनको दुशी चीद थे अपना मास मच्चे अपना देख से पर आपने टाइम को टाइम आदमें खाईगे।